Швейтсария кишвари кӯҳистони Аврупо мебошад, ки бо табиати зебо, кӯҳҳои баланди Алп ва аҳолии гуногунмиллаташ машҳур аст. Фарҳанги Швейтсария омезаи фарҳангҳои олмонӣ, фаронсавӣ, итолиёвӣ ва романӣ мебошад, зеро дар ин кишвар чор забони расмӣ вуҷуд дорад. Ҳар минтақа урфу одатҳои хоси зудро дорад, ки онро хеле эҳтиром мекунанд.